Oy! Marina ngahy raha zakainao momba film iny! Oy! Sara ne izy e R plus un na partie un iny aha mahay mi-jouer bi sy zareo nefany angahy de za mandinika gasy mi fa mahay magnano ananjy amin'io nefa de mbola mpianatra mpianatra aby si zareo jiabijiaby magnano raha iny mafy mi alongany zareo ka tena hoe mafy sady sara.